Lesdi Suidi neɗon mari ñamindaaji bana ɗi ɗum hawtindiri e kusel e liƴƴi e haakooji, Dembo e ɓe ngoodi kittoyeeji bana Mitbol, Gravlax e Jansons Freestills, ɗi kuujeji e ɗi kutiniri e kareeji ɗi ɗum heɓi to ladde e gabbeeji.